toh, tinat ku aa agi bade duwo agina gisgaye alhmasuno, gabadawun mukka gisgagam na gitku gazgegam ciman ayino gizgayam mina gitaɗu aɗat ki pata diye, biya daga giju duwanin awin emdau aaagi gizgage alham gizgagayauman emdan be tina wun dekci nowutku biya rutidiyau birzimin kata agai na be ko japa ibirzimin keta agai nabe, agi no gizgatu duwoni gabadem cun no gisga tum yauman emdam ebdugi ma awan nemdam agi bade bi yauma nazino ma agi bade bikim yee emdam dadagimka agitu kiji buwan duwa gi ji lardu gigfi lardu muruusa ka gitasi duwon mabatonyi alha yauman akci alha yauman emdan sirin badayat duna bembe gutasau alha-alha daci yatgwaci alha yatgwaci alha gabade yauman to yane ecgammicci guba mabaton awun kata kwantarnawu benka to awun kata dunawa ah to amma na nanuwa duwo agai nabe agai nabe gizgage emduno akcal he duwoni gizgamtem akci alha kimman gizgagam undan zumanyi angwawun ma agi bade nem kwaya dako agitku gupati gupati ii kame kame ukciye akcai kai imden yau muna agi emdun kakciye acisgam. Jlawangwak itna teka di kirtataci itkuk jlawuk tina mina gisgu datki yauman gi hinta adatki yauman agi wane kada yalman a kusguji miryat ki, ku kusguzu miryat ki yauman atimanko akitigi zawan bem bem mbariman yakfada i arakanik duniya, to miryi itku tayayu di tada miryim kiri patam, umdo zamanin jawo 1mdau awarik susasuwan ma miryim umdau gafko apiti har umdau alhama kawan cho ka gabadau ka piti, toh kima yu kaza ane nu kampik tu durau to amma yaye gije didou gafka na ya tisin uktlek badayatu gafko man dummo alha nek gabadeu sai gamapun bikiye dalhi ganasara mina gabadeu akcal haram nagit ku yalharam na ukzan akon bi, kakam so jlamagi no akuni irditat kiri nek ardiyat kiri ba duwon dajlamegi, bade ba, da jlamiim si abore, da jlami imsi nasaran, <hesitation> da jlami imsi bayarabe na agit ku acitku aci bam bam tuwa agi man sai gaviri dukunu kai gagzi dang kamdinna giskwanutam gi katau tam ai karatku ukza akonyau to aci etlatuwa bambamatku a kunek sigetkiri deng iliminkiri ma nanuwa wunjlawu nanu na atu manko tiyikkumat kuwa gadang emdunsiywu gade jadu amakak duman yaye agitku dako yarditam ayi daeng awun deng masvarunim suno wunu muskitimyawun man a wunal hak bembe wuna kuba dari lumlumaka ka aca hintam wuna jlama baygadi wuna kubaci lumlumana daci, bakirimcuno ja dari jlamuno ka kaka muskitici deci da kalakta dakzi dan da tici. To jlawan tina bakatta teka du kartatacina du kuskuzi ci muryit kiri gu kusguzu muryitkina giba diman kak jlawuk duniya giba zawan kak jlawuk duniya a mit. ki, tlam kuwau yaye ye pima, to jlawau imsat kaci taya di kirtatacina dugataci mir'yit kiri du puratecim biya jappa kwan, fudu kwan, fudu ya agati atimanko zawat ki, zawan gasuraramun agai.